في الحقيقة منفضلشي نسافر للفضاء لأن عموما كيجيني فكرة مخيفة وفكرة ما - نسافر في الأرض يعني في مختلف دول العالم على أنني نسافر للفضاء.